Estado Unido oiko vaera jaeko ouko ïru tëtagui Europeo reta siglo diesisietepe jare ipuere vaera oiko reta independencia ndie jaeko <hesitation> mopeti eta jaeko siupopa siupa ovape jaereta yogueru ipuere vaera oiko añae oikoape